مار خپله ژبه اوږده په دی نه کوي چې ښکار ونیسي، بلکې د بوی اخیستلو لپاره يې کاروي. کله چې مار ژبه وباسي، د هوا ذرات راټولوي او د خولې دننه ځانګړي حسي غړي ته یې انتقالوي، ترڅو د ښکار ځای معلوم کړي. نو مار ژبه یوازې د چاپېریال او ښکار د بوی معلومولو لپاره اوږده باسي، نه د نیولو دپاره.